हाथन से कपड़ा धोये के लाने सही प्रक्रिया को पालन करें। जैसे कि एक बाल्टी या टब में थोड़े साबुन हुए साफ पानी होए ब्रश होए। सुखे के लाने रस्सी होए ताकि इससे अच्छे से साफ हो सके। नाजुक कपड़े होए और मोटे कपड़े को अलग अलग कर ले बाल्टी में भरे पानी गुनगुने पानी को प्रयोग कर ले। लेकिन नाजुक कपड़ोन के लाने ठंडे पानी को इस्तेमाल करें। पानी में आवश्यक मात्रा में डिटर्जेंट डाले और उससे धो ले। भिगोने से गंदगी और दाग ढीले हो जात है। ज्यादा कपड़ा ना भिगोए पंद्रह से तीस मिनट के लाने भिगोए। अधिक कपड़ों के लिए डिटर्जेंट के घोल में थोड़ा अधिक समय तक छोड़ दें। कपड़ों को हाथ से हल्के हाथों से रगड़े खासकर कॉलर कप और अन्य गंदी जगहों पर। जिद्दी दागो को हटाने के लिए ब्रश को इस्तेमाल कर सकते है। नाजुक कपड़ोन पे ब्रश को उपयोग ना करें। कपड़ों को साफ पानी में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़े। तब तक धोए तब तक डिटर्जेंट पूरी तरीके से निकल ना जाए कपड़ों को नाजुकता से निचोड़े। ताकि उनका आकार खराब ना हो मोटे कपड़ों को अच्छी तरीके से निचोड़े। लेकिन सिल्क या ऊन से कपड़े को हल्के से ही दबाए रस्सी पे डाल दें तो बढ़िया से सूख जाएंगे और धूप में।